اخيم على قمة الجبل بحب الطبيعه اكتر صراحتن بالنسبة للقلعة العطيقة ممكن تبقى زيارة بس مش ان انا ابيت فيها و افضل أعد و بعملش حاجه ف بالنسبة لجبل هيبقى احسن و افضل